जा हौण अपने लड़की का बबा हांडा। ता है अपने लड़की बाईक चलाना सिखौंदा त। कि ब्रेक का हो। कलुच का हा।